بقوله شوف ابدأ بخطوة صغيرة, لا تحط ضغط كبير على نفسك, كل يوم شوية وخالي عندك هدف بسيط, مثل إنك تمشي نص ساعة, مع الوقت راح تحس إنك تتحمس, وخاصة إذا كانت النتيجة حلوة, أهم شي تلتزم وتكون مستمر.